Akataaje kam de dudde. e wodi de lare, e wodi de roba, e wodi durdoide, e wodi de ndiyam kadi e wodi nattirde ladde.